Gn'hitako amity zao sa da gne gne dovay io avao satria io manko lefa ampadignidognasagny ela ela amignao igny e mahasara an'azy, zay avao gn'hitako fa ankoatran'izay ino koa sha rô hum defa izay avao.